Dinan ai ci zami sinna ghi sinni ta kuza tighasi ca tusi we gwan ba dinni ca kuza tighizi ta tuza ca khin bini tighiza ai bini kaman hyi t’inna, hyi tsuwara ai bini kaman hyi t’inna. Hyi tsuwara ghan we’e wabu ba wu khiwi dinni we bina wu ndaka naha bini tati sharakai Ghani ba wu ndaka naha bini ta ti sharakai Ghani ba wu biwi wu khini dinai ghana wi ca <hesitation> wunka naha ci shuwiltha ghan we’e dini ca kuza tighi zi gwan ghi wa kuza tighu wi gwan we ba ca kuza tighu za, wuya ca dinni ma wa khintha ca miyan ghan we’e dinai ci zam ci ci zami sinna, tinda sinni gwan ta kuza ghi tusi dini gwa ca kuza ghi tu za.